ho dimiyan a wa bɛbɛ a fɛn bin <hesitation> to bun ɲan we nɛ a han tore a we boni twa mibinni a tonu wiɲan a benɛ a nucoza yi vɛ co u'o a banna yɔrɔ doso aksidan a dama wee bun ɛnsandi dama wee bun ubiyɛn be doso ma wee to ɓa ɲan we se mi mɔviri-ya nɛ ɓawero anbilansi a vɛ ji aba nucoza nɛ mi ni anbilansi-so ji ho mɔviri-so ji ɓa a dɔ 'otorora ɓa a ninɛ zun mi tonu a we vɛ a dɛmɛ ɓɛ vɛ mi ho dwe-dwe mu a bun a han anbilansi cunu ho a mɔviri nɛ wee lemi cihe fuwa fuwa mami nucoza a vɛ vari ninɛ mi dwe-dwe